اه نتوقع نمشي حوالي سبعة آلاف عشرة آلاف خطوة يوميا يعني تجدر تجول حوالي خمسين سبعين ألف خطوة في الاسبوع ممكن-ممكن.